في سلطنة عمان، تتضمن العطلات الوطنية عادة عيد الفطر المبارك الذي يأتي بعد شهر رمضان المبارك، وعيد الاظحى المبارك، اللي يأتي بعد الحج، بالإضافة إلى الإحتفال بالعيد الوطني في ثمنطاشر نوفمبر.